Moi'i tuka ulosea ya deho me ulane ulane de senai'etulu tulu'i etulu tuluna ulane kwe itede sena titiwa simakaliay sahae e senamakaliay sahaile pai ulane ke masepu sepu emo ehomo'o me ekulu sepue'i me waiho'u mahuno sahai ma kalia mou ma lapare mote ya kamasene'i na akuse makaliay makaliay loke mahono tuka tukeme husate ho husate ho lalema'i ena'e yupaiho makaliay ho husate ke mahono weheu mahono waneu mahono sepui maca' maiya ma yai mahine sepeu maiya ma dagine mahinese pue me ulaneke kasiane mahunu sahae matue tue sa matue tue wakae lale'i lepai sai sa ke jadi mo me husate husate loke' iiii mata e mahono ma'weneu mat tukut Sepue'i maleli ma hono mawaneu tuka ma'ine loke maweneu 'i pai ihoho'i ma saka ma weneu mua masaka ma weneu pai myade madeleke na akuse ma tuku ma weneu ke hoho'e pai husate'i husateho mongo sepuma sepuma mahono sae sake hoho'e mo a mata i api adas sitai sikola hoho'e yami ma tohi hoho'e yami mahuno sai sake hoho'i me ulaine ho mo'o pai waile waile ke'ehape le namata hedi'a ma tuka mo'i i mahono sai sake homo'o i